Fomba famoahan'ny trômpetra feo a de ra ôhatra izy ka tianao ho mafy be feonao mivaoka aminanzy de sofinao farakzay mafy izy arakzay herinao mvoaka akeo de ôhatra ndraiky izy ka tianao môramôra de ataonao môramôra kô fiso- sofagna ananjy; arakaraka ny fisofagna ananzy zany ny feo mivaoka ôhatra hoe ataonao mafy de mafy feo mivaoka ra ôhatra izy môra de môra zany feo mivaoaka.